أفضل مهارة قراءة الكتب قراءة الكتب المفيدة والرائية على تخلي شخصيتي غير، وتنمي مهاراتي ونحب كتب الفلسفة ونحب نقرا في كتب التاريخ برضه، اللي هو كتب التاريخ تخلي عندك أمجاد وتعرف كيف كانوا أمجادهم والتراس، وبرضه كتب التنمية الزاتية بتخلي عقلك أكبر من سابق سنك يعني.